في أحد الأيام، اللي كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة في مكتبة قصرها. الخريطة كانت قديمه للغاية. ومع مرور الأيام، إكتشفت أنها تفتح باباً لعالم آخر. رحلت في مغامرة مليئة بالتحديات والعجائب، لتكشف سر هذا العالم.